Agnatin'ny andro raiky zegny zao isaka <hesitation> mijery tambadrotra sôsialy mety im-polopolo ka rahagniny de isaka zah mizaha mandagny <hesitation> dix minute ka rahagniny donc oh, <hesitation> lera raiky mahery zany lagniko anaty andro raiky, zay izy.